<hesitation> Kolombi dun mi anda dun hen sanne ɗe. Kaa jooni non, fenataa e wiide Kolombii du ana jogii jon kaa jimi muuɗun, bome muuɗun kertanaaɗi ɗun kañun du. <hesitation> Ɗun woni ñaŋalde mun ka nde neɗɗo micitittoo ko naayi e banngal <hesitation> Kolombi.